<noise> <hesitation> Sakafo misy matetiky, zaho zao mahita amigna télé oh ,na zaho kôa mandehandeha reny mahita <hesitation> tacos zeigny agnarany, tiako raha io dila tena tiako fô, zaho zegny, mbô tiako ho hay zagny mahandro an'azy e, satria zaho tsy eiky avy oe ino avy fangaron'ny raha io, fô anisan'ilay tia tacos zay koa kara zaho magnao ka.